Ñásoo kupiawa moġufiangen bíta. Nasisio, nahaŋuġana obuob bíta, máñariŋeriŋ naxoro. Aśe nanaġuŝan náḃero oḃanaleḃuxo kiġane kíġi. Rúmunda aḃaḃu náxedẽwaġaɭo ifoniɭebunale komsa konuġuhaŋuġuueźonero numuźon.